Ny fomba fiasañy famoham-peo amiñy fañamafisam-peo. Ny fañamafisam-peo zañy da misy raha mampimiovitrovitry atao mabrany raha matify iñy da mañisy rivotsy da mamoaky feo bakeo. Fa izy ndraiky zañy da mamoaky feo araky komandy bokotsa ahin-teña avao. Ahianteña mafy ny bokotsy da mandea mafy moramora koa da moramora koa.